Pёlí biyáay, pёlí kapύul pёlí pibёrid, pёlí kaweet, pёlí pёwёbёl, pёlí mёngur, pёlí bёwiţёs, <noise> pёlí mandúunk, pёlí manfuţar, pёlí pёpёn ucáak, pёlí mangámbar, pёlí mёnkitёrá.